أعجبت بشخصية الملك عبدالعزيز, رحمة الله عليه يعني, شجاعته, وحكمته بتوحيد المملكة, شيء عظيم ويلهمني الذككاء والصبر, واني أكون ثابت على قراراتي, واثق من نفسي, واثق من شغلي.